Uih pian ngen raut music may manani am uih pian uhm am uih mileh nulis lyric lagu

Technology inan nuih rapang atau sah ngelinuh niyat iyeh ineh AI.

Warna suk piyan uih iyeh neh warna sia'.

Uih pian ninger cerita-cerita err... let lem radio lun Lun Bawang berkaitan let ngen err... cerita lun let ngen cerita lemulun malem. Ieh ineh cerita-cerita err...err... lun merar lun kapeh lemulun mulun pu'un-pu'un kapeh ideh masuk kristen malem.

Lem bawang kamih yang uih keli' kail upun ngilad ialah Kuda' Dita'. Iyeh mesing raut ngi Olympics. Neh bala neh ngadan iyeh lem bawang kamih.

Uih la' supayah dto riyak jadi' dto nuk uhm nuk penu' dengan berkat, penu' dengan aih, ngen lemulun nuk iring lemulun nuk kerja peruyung ngekuh.

Jenis teknology pakai uih kinih iyeh lah uih pakai telefon, hand phone.

Projek nuk pengah sinaru' kuh iyeh neh nulung lemulun lem kampung idih nu'uh naru' dalan naru' err paip pasang paip ngi err kampung dan mula' nuk midih beken sebagai err penasihat kampung-kampung kamih ngi ruma' kadang.

Nuk tuen kuh ngetu ngen kinanak nuk tinganak naru' kueh, potong kueh, may marey hadiah jam ngen anak-anak renga' ideh inan edto tinganak.

Lem ayu' adet kai nuk nuuh lemulun nuk daet renaey ataupun nuk pareg iah inh lun ruyung, lun ruyung ideh

Mo lem ayu' bajet uih pangeh ngemung usin ngen bajet kamih dengaruyung kadi uih panger kerja ngan kerejaan kereb uih inih. Kineh teh awan kudi' suk kerja ngen kerejaan.

Uih uhm tambah nilai iih kredit kudih may maya uhm ngi station kayu' Maxis, mayar ngi kedai dedih.

Renga' uih inan peluang nun kereb tu'en kuh edtah dto iyah inah uih la' belajar iyah inah raut guitar. Mesti uih err la' milah raut guitar err medting-medting uih milah kereb uih pakai idih ngan music inih dih lem tempat-tempat kuayu lem gereja ngapeh hiburan ngapeh kereb inan narih pakai bakat-bakat music.

Uih kenep-kenep so diyu' pengeh ineh merus u'it pengeh ineh kuman masa yang masa kuman supaya mu'uh burur dengan doo'.

Lemangui ieh ineh edteh kegiatan nuk pelaba doo. Kadi' ngudeh kamih lemulun let dayeh sentiasa belajar lemangui. Kadi' ngudeh, bila-bila masa kamih muit err... alud, renga' narih lukeb kereb narih lemangui. Neh perlu.

Uih doo' keraan nier Bunga Bunga Raya. Inah ruma' bunga' kebangsaan Malaysia dah.

Tibu nuk tu'en uih gaie' ni'er iyah inah err bua' [whisper] ba'ung, bua' ba'ung.

Edo nuk inan kuh mudang iahineh pelaba mudan. Laput pelaba kapal. Kadi' bila idan iyeh neh mudan jarang iyeh naem mudan.

A'it... suk ... da'et... neh nuseh lem bawang ieh ineh a'et ... rurum. Utak narih da'et rurum kereja na'em kereb tu'en...aaa mudut. Kereja na; em kereb terjadi'. Jadi'... nih edteh a'it nuk na'em kereb tu'en narih ngulun lem bawang tauh, lem bawang narih ngi dayeh.

Uih nu'uh terawey kudih masa' bukuh ago.

Kamih ni'er wayang hanya me..lem... lem... ... lem tv tupu. Jadi kayu' ngi lem panggung wayang, 'em inan panggung wayang ngih nangey. Melalui telivise'... telivisen tupu tupu teh kamih kereb ni'er ieh ineh wayang-wayang nuk tu'en deh siar melalui tv.

Luk keli' uih midih luk mikat tuen naru' iyeh ineh nibu padey. Kerja keres midih sineh.

Lun rayeh kamih nuk kail idih rayeh lem bawang malem iyeh neh ngadan neh Tae'ewen. Iyeh neh lemulun kail, lemulun ngimet lemulun err mulun lem Pa' Di'it malem.

Nuk kenen luk doo' kiuan burur keli' uih, kuman mula' kerid, kuman mula' lawid.

Lawey kamih mey lem ebpa', arur atau takung iyeh neh mesti kamih kekeli' naru' edteh dalan mey nangey supaya kamih kereb medting ngen ebpa' dih dengan selamat. Cara bila err pingan kamih err pingan kamih err diyu' lem takung atau arur neh mesti kamih ni'er doo'-doo' abi-abi nuk midih nuk inan kamih err diyu' supaya narih na'em tedtan nuk midih dalan dengan doo' mey muli' medting ruma'.

Nuk pian uih naru' lam sekolah lem masa uih lem sekolah iaineh doo' pian kuh iaineh doo' pian kuh lukis. Lukis nau' nuk midih, guru' pian uih naru' nuk lukis uhm nuk midih supaya ideh kereb tuen kamih nier abi-abi. Jadi' uih mileh melukis malem jadi' yuh pian tambahkan ilah kudih lem inah supaya ileh kudinh kereb pakai ngen kerja kudih ;am masa n uk la' marih.

Ngilad kamih mey ni'er wayang mey ngi kedai wayang luk rayeh pakai ni'er seritah Tuhan Yesus.

Lem masa kinih na'em inan beza teknologi ngen lun merar ngen lun madi' lem masa kinih, paad tideh. Suk leng perlu, mesti narih berusaha belajar. Teknologi inih kereb tu'en lun merar anak adi' belajar. Jadi utak narih na'em belajar, jadi na'em narih iyeh inih terkini ngen era teknologi nekinih.

Renga' uih mait uih mesti may matun doctor ngitun iyeh nun ait kuh. Jadi' ngineh dih tuih keli' tabat nuk tabat tuen kenen kuh renga' uih mait.

Uih err mey papu' peresa' doktor uih perlu err telepon ngan err klinik naru' err masa bila inan kereb idah kereb ngalap mey peresa' ngan doktor dih.

Seriteh nuk rayeh tu'en kamih ni'nger lem adat kamih lemulun dayeh ieh ineh seriteh lem ayu lun merar kapeh ideh mulun muit bawang dih mulun medting medting kinih jadi kepeh usaha deh lemulun merar lemulun ngimet bawang muit lemulun mulun lem masa lem bawang kamih medting medting let malem kemajuan nuk um nuk medting lem bawang medting-medting masa kinih

Bang edto uih tinganak mey belih kek befdey ataupun kek tinganak untuk ngetu so tinganak.

Raut anak adi' nuk lem rang kamih kinih iyeh neh raut gaing. Gaing nih pelaba doo' nuk tu'en lemulun err merar kamih, lun madi' kereb tideh raut gaing.

Lem linuh uih memang perlu inan bajet untuk naru' luk midih. Kayu' la' mey nalan, mey muli' perlu inan bajet doo' teh narih keli' ken sukup usin narih pakai narih mey.

ranga uih sekulah malem mula nuk midih nuk kerab nuk naam kerab tu'en narih tetapi um idih guru ideh nebada nun kereb la tu'en narih kayu' naru' kraft tangan am mileh jadi neh ideh nebada nuk naru uyut kamih malem naru bakul naam narih mileh jadi guru mada kapeh tu'en dih

Mo lem masa kinih uih inan edteh kereta kai am motor sikal.

Nuk naru' uih doo' rena'ey dih, iyeh ineh kuman err kuman err nuk midih nuk merey tenaga, khasiat kinuan burur, pingan ineh mey naru' senaman, mey naru' mey nalan-nalan supaya pana narih buro.

Seritah luk rayeh lem adet kamih luk keli' uih iyeh lah mekaa' ngadan tulu inan anak.

Uih pakai telepun kenap-kenep so, kenap-kenap idih.

Jadi' lem sekulah lem kerja nuk mikat tu'en kuh naru' iyeh ineh naru' kerja dih ngan pelaba doo' renga' uih na'em naru' kerja sineh mencapai tahap err kehendak tu majikan jadi uih kecewa kadi' 'am uih merey kepuasan ngen lemulun luk merey kerja kenuan kuh.

Lem linuh uih lemulun kereb nulung lemulun luk susah merey usin masa ideh perlu kayu' inan lemulun da'et perenggai nulung ideh.

Uih la' may mikak bawang Israel tulu uih kereb.